<noise> Shebur no ane imfano kan iga te da. Ni dii shebur wo a imfano gi baa gumo kan iga te da. Ni dii niga birji kuu da niga tasi ku da niga laka ku da niga bikir goy te da niga sauran abubuwa da dama te da shebur. Don shebur wo agwanda muhimmanci boobu kan aga te andamanize se. Di shebur da gono ni se baday laabu kiyaŋ no yakine niga hini ka sheburo din sambu ka te. Di kwabi no niga te niga hini ka sheburo din sambu ka himfani di laaka kuyan no niga hini ka sheburo din sambu ka imfanin da. Hay ba bulo no niga kar yakine ni di sheburo no iga sambu ki sobay ka mis da simintiyaŋ day da taasiyan day da sauran harkan kamata di shebur gway kulu iga sheburo din sambu ki sabay ki imfani da don shebur gwanda imfani gumo-gumo kan aga te andameyze se. Ni dii shebur baday Laabu no go gusumante niga hini ki ne wubzakan de sheburo din ayma ya wo kin wo. Ni dii mo shebur gwanda imfani. Hari kan shebur ga te aga baa gumo harkan aga te andameyze se. Zama ni gway fo Yan gono kan dimanki da shebur no ni dii asi te, nisi ba ma gwayo te kaani way shebur jaga maga se. Amma di sheburo din gono no niga ma ni goyo din a gogi kway Mata kan niga ba. <noise>